كنفضل نموت من بعد الشريك لأن مكنظنش غيقدر يتحمل الحزن ديال الفراق ولكن أن غدي نقدر ندبر ونظبط الطريقة ديال التعامل ديالي مع الفقدان.